أنا لو كان نفرغ كل يوم ثلث سوايع فالنهار تعرف واش ندير فيها، أنا نروح نسكر، نروح كذا ندور، ون- <hesitation> نسكر <hesitation> نسكر البيبان التيق نسكرهم الكل، ما نخلي حتى باب ما مسكر، لازم بيبان وتيق الكل تسكر، نظف شويه الرود تاعنا، نروح نغرس أشجار ال- الورد نغرس الورد و نغرس باليا رود هاذو الكل نغرسهم.